Vidin-tragno ndraika zany <hesitation> mbôla arakaraka tragno koa izy io misy ôhatra villa regny lafo eh, regny zao mazaka <hesitation> roa <hesitation> roa lavitrisa ariary, de misy tragno ndraika zany somary tsotsotra <hesitation> mety agny amin'ny zato tapitrisa na ka rahan-jegny. <noise>